Barang kalu e ite ye simpang amae preser ma biar nudanu siu hudan dua. hudan tidu si itaie hi, itaie ita taia paniko ma preser mee tapi kalo ite simpang ama bagian unae kulka au wehe ma itaya paniko iyee mahe ka emee tapi kalu ama preser ma biar inari hudanu pi. hudan dua. hudan tiu tapaya irue imaki paneka mama tapi kalu aue m itaya ma kalu ama preser biar nihari koie ria nadia, ria siu nadia siu tataya iyurua tapaya paneka maki. maki na mama tataya. <noise> barang kalu <hesitation> ite ye simpang amae preser ma biar hudanu siu hudan dua. hudan tidu si itaie hi. itaie ita taia apaniko ama preser mee tapi kalo ite simpang ama <hesitation> bagian unae kulka au wehe ma itaia mae tau lai minggu sasi wiitaia paniko iyee iyee mahe ka emee tapi kalu ama preser ma biar inari hudanu pi. hudan dua, pi hudan tilu tapayai irue imaki maki paneka mama tapi kalu aue ma itaya ma kalu ama preser ma biar nihari niko hihe ria nadia siu nadia siu tapaya iyurua tataya paneka maki maki na mama tataya.